Jadi bank manege kan tongone to negara dema fungsi lo kai ngoe nako pemerintaka bank ma fungsi manege untuk kia untuk mempermuda pembangunan bolo de bisnis bisnis yang lain nako masarakat oka manege ma fungsi untuk contonya mane ngomi wo gogere doku doku faramoi oka de ona faramoi oka nako doku faramoi oka manga pipi meiya de ngomi doku faramoi faramoi oka de manga pipi manege wosi dingoto untuk untuk wo riwo manege manga manga kia manga meiya manege.